Ny fananaovana legioma anaty lafaoro ah, <hesitation> afanainao longany ny lafaoro, de mihandriahandry anle lafaoro mafagna de akesy andaniny nefa nenao ah le legume ataonao anatiny ah <hesitation> sasanao sara, sasanao sara be sy, de vita igny ah mbola sy voasana lognany izy, de alahatra amigna plat, de avy akeo ah asofokanao anaty lafaoro, de akeokeo amin'ny quinze minute akeo izy ah de zegny vô sokafa-vohaina anatigna lafaoro de avy akay izy zegny vô voasana.